Ee ny fitsaboana taloha raha oharina amign'izey eo amigny fiarahamoniny izy maloha i tsy mijaly antegne satria taloha baka tsy misy hopitaly sady mijaly sady mbola miakatra ville à lavitra bé akagny de maty andalana amizey fa amizey olo efa miasa ambanivohotro izy avekeo malaky amizay mahita dokotera avy magnagno igny marary igny tonga avy dokotera magnagno igny tsaboigny magnagno igny fa sitragna edy é satria olo mbakà tegna mizahy lay izy é avake lasà i tegna misy m tegna milamigna mihitsy zey de aminy.